म्प्रए जिब्ल अन्ग् तेक्सि नाम् कोखेन इएम्। तेक्सि अ है वुहुत् हेल्प्फुल् जुन्ग् इ लिफे ओ है, जे स्तुदेन्त् लिफे ओ बसिचल्ल्य्। जिब्ल जुन्ग् ओब बेरेन् थन्ग ब मा इएम्। गौ बोगोगरि को है, जेरो बो लन्ग्बैथनेअ ब सफे नुन्ग। म्प्रए त्रफ्फिच ब वुहुत् प्रोब्लेम् हि इएम्। म्प्रए शोर्त् तै मौ है, ओब खति खलेव् है सोहिने ब। गौ नि ममि बब को है जिन्द् ब, ब सव्लन्ग लसिन। मुजन्ग् बुस्तु ओ है लन्ग्न गसेब, अरम्दएकु बुस्तु ओ है। भन तेक्सि अ है मोरे प्रेफेरब्ले जुन्ग् इ थकै। जिसन्ग् किनि मने बोदो रेअसोनब्ले ब जैए। फिसेअ ब खोम् लैए। म्प्रए थप सोहे इए इए। उन्कैन अन्ग् तेक्सि नि मम बत इ, नाम् खेन बत इ। अन्ग् बोदो लिन्क् खलम् नहि एगओ। कोकि अन्ग् बोदो उसे खलम अन्ग् ब। म्प्रए बन्ग्सिन् प्रेफेर् खलम। गौ नि ओन्गरि को बहय लसिन। अन्ग् तेक्सि जन्ग् थन्गेन। मने कि समे थौ खुरुसन् थन्गेन जैन लै। उन्कैन तेक्सि इस् मोरे बन्ग्सिन् प्रेफेरब्ले अ जो।